Irô bôkà rosia ndraiky zen̈y fômban-drô an̈y zen̈y, manao fety araiky antsoin-drô hoe mas- masleiste zen̈y ndrô. Fan̈anaovan̈a veloma ny hiver zen̈y, dia avy eo man̈ano krepo irô, man̈ano <hesitation> manao môtro kà irô hitsenain̈a ny <hesitation> taon̈a vaovao zen̈y. Dia man̈ano <hesitation> andran'ny viktoira koa irô kôa efa andran'ny parady militaire àby reny.